मेते गिटार बाजोनू या सिखनु पसंद छ। गिटार ते आसान सी यख वख लीजे सकदां। दगडियॉन की गेल गिटार बजोंन माजी माजा ही अलग छा। या का अलावा गिअत की धुन भूत ही दिलचस्प होंदी और येते भूत प्रकार की संगीत सेलियों मजी प्रयोग क्रि सकदां। पियोआनो भी बदिया होंडु लेकिन वेका सेटअप का खातिर भिंडी जघ चेंडी छ.यखातिर में गिटार ते प्रथमिकता देंदु।